مفيش دولة الأيام دي مش بتعاني من اقتصاد وحش يعني مش بس مصر مثلا لا كل الدول بتعاني من مشاكل ف الاقتصاد ، أنا بحس المش- مشاكل العالم سنة من ألفين عشرين عشرين كده لحد دلوقتي مشاكل اقتصادية وكمان أمراض بس أكتر حاجة اقتصادية يعني